Gomnati wawan vallita himɓe ha luuɓe koh sooda kare sai sendana ɓewala sembe kokuma ɗusta faraci kare sai himɓe sooda, gomnati wawan hukka himɓe ɓe mara sembe shede sai ɓe naftira ɓe rema. Gomnati wawan hosa dongal himɓe ha jangirde hado harka luumo.